Gahawansun hinjirai, gahawa aina lamati tok hinguba, tokiinen hinmiai. dumii kalila gubsunii saa dibi inama lilagubfediit jira, kunineenii kainaman lila mia fediit jirai. laaman suut jira, duub kagubiit jira ka miaiit jir.